<noise> cuando su'ua malatejet pus kupu es batsajau kich'ijiñ y bat'ey saria de de sutse'ch pus batsajau batse'ech kutap y kupu batsajau jay bat'ey mole saria batsajau y bat'ey ndibiejen y con ba'ey ba'ey la'ua kjay kupu ya ng'ejel y y con arroz se manat'ey rapu arroz paiñ bum'ujup pus bal'en pus y kuos se manaljau pus paiñ ljau kuos pus ya saria kute ya nipem mbal'en es pur kuos ljaung y saria mje pus l'ets es l'ets a veces ljaung kjai se ya ngajay bali pus se balik let pus kuas ljaung re mje y se mut pus lets lets kjay re rinjiuk y kujupu njaung y saria pus kute pus ljau y manaljaung pus saria bumu lem ljaung pu nipem ngajai rapu kara jay de kari de limiet kjai de rapu taz limiet de rapu mut nipem mbat'ey es pur ljaung jay saria desechable de rapu kari ljaung y saria de ndikijit de saria de saria fiestas jay peuk se limy jay sua lupa rinyiji pus kupu paiñ lem batsajau saria mjiung talung kupu l'en. De saria lem con fideo paiñ l'en y y mjiung arroz lem l'en y nipem ngajai <hesitation> bakjai batsajau kupu y kjai kuos pus rapu lem <noise> ljau pa manaljaung y manal'en re let se kutuet y <noise> mjiung talung puse kutuet es kara kiñiuk talun rapu bat'ey pake manakeje manal'en re let.